Jensilarning kichik cho’ntaklari kichik cho’ntak soatlarni solib yurish uchun foydalanilgan. Lekin hozirgi kunda bu qismdan foydalanilmaydi. Lekin bunda kichik kalit va tangalarni saqlash uchun qulay hisoplanadi.